Koman na fan torotsian fatobiny nyo ka men vainy fakouts vanyo, sa nyo ruak farei a mes to aya, nyo kamen na vainy ri fakouts vanyo tan kat tan arasan tan sanan na tobiny ana ta varon tana fan, tsikia tu kat iny pisin tsikia tu kat iny vatsets tsikia tu kat iny fo kat ta fo gima tobiny mata ra vavainy, ka miro ra vaviny ri te fatsuts vanyo vainy to te mat ter ri fakouts fisok irvanyo kakai nyo, nyo karap mi to ri fakouts vanyo an nainy te ruak farei anyo na mes an vainy to ri mat buser, nyo fa govet rou tana rof, tan fakouts tsuri tsionyo, nyo ka mi rou farof tan vainy tori nyo komainy tsue farof tan vainy to ri te mat er ri fakouts to ma nyo, ruakti ya roman ai roman kaminon vainy nainy tsutsun ror, ri sakatap iny vanyo, iny fatsuts vanyo tana fo binun. Fo binun an binun toya, nyo, nating kat rou ya ka mi non na mes te nating fakouts varonyo, ka mi non na mes te tsue of mi nyo iny ruak farei a tsoiny kikikir tan methodis, ai na mesto ya te fakouts vainyo, sa nyo ka me na nat, mes tori tsue fi nyo mat er, ai to vei kaminon ames tsutsun pis non ka mi non na mes tsutsun farakot non tan fakouts ir vainyo, tan nom nat, farei for binun ti ya roman pis, mam na me iny kat a binun to aya me to ya ra fo kinai nat iny ror ya ai jon wesli nating fakouts varo nyo ei, ai natiny tsue fi varonyo nei vovou vare na sanan na ti ya vovou me na sanan na tavaron ma tagei ya na vainy te fatsitsi tama rara te kai non gor mirmir ri te fatsitsi kainy ma iny rofovei tan vainy tori nating fakouts ir varo nyo tovei nainy to roman nyo fain rou sinav ten gov tan vainy tori. Gov te pisainy rari iny fakauts vanyo tana for binun nyo variri rou e gov, nyo fatouf rou e gov, tana vainy to ri nating fakouts varonyo, an tatan tan karap koman na fan, nyo tagei a vainy fatsitsi varo nyo, vainy tagei fiva ro nyo, nyo ka miro a nat, iny fa tan na binun koman na kominiti, ge koman na fan torotsian ge saposato ya nyo papara fisok rou nyo kami rou mamagat tsian. Nyo fatauf ro vainy to ri te nating fatok iny vanya tan na fo binun, tsuntsun rorvou vanyo, ana nyo, te tan tana fo binun tsue fi nyo kainon nyo ononun rou, kainon nyo sa rou ya na gov nating fakouts varo nyo, gov nating fain non na mes to aya na nat, ana ai te na me ai te tagei vanyo, fo kinai nainy naminon ai te tagei vanyo, kat fi vare nei, kat finei vigiau finei. Ai na mes to aya nating tsue of mivo ro nyo na fo sanan a fo rof, tana tou tatan, gov nom non sinaiv, jisas an aven taabos nom non sinaiv tana fo binun ai na mes to ya, na mi non ai te tsue of vainyo tan kat a fo binun kat finon to aya, rof ovei <hesitation> rof rof rof ovei.